اكثر حدث اي ساهم بتكوين حياتي جانت السنة الي فاتت اختاراو تم اختياري اني اشارك بمؤتمر الأطراف كوب ثمانية و عشرين و اني جنت الوحيدة من دهوك فهذي جانت انجاز كلش عظيم اليا ف شاركت و اكتشفت اشياء اني مجنت متخيلتها لأن اني شفت هواية جناحات فد اشخاص من كل العالم فانطتني احلام كبيرة كلش و غيرت من حياني.